Méji, meeta, meeren, maaru, meefa méeje, méèjo, méèsan, méègua meejo, meegua, okan-le-egua, eji-le-egua, eta te-egua meeren-le-ogua, maaru-le-ogua méèfa-le-ogua, méèjé-le-ogua, méèjo-le-ogua mee san-le-ogua, ogun, okan-le-ogun, meji-le-ogun, meeta-le-ogun, meeren-le-ogun, maarun-le-ogun, meefa-le-ogun, meejo-le-ogun meejo-le-ogun okan-le-ogun, ogban